Миср яке аз қадимтарин тамаддунҳои ҷаҳон мебошад. Фиръавнҳо бо сохтани пирамидҳо ва маъбадҳои бошукӯҳ машҳур буданд. Дар соҳили Нил илм, кишоварзӣ ва дин хеле рушд ёфт. Осори қадимии онҳо то ҳол боқӣ мондааст ва ҷаҳонро ба ҳайрат меорад. Миср маркази муҳими таърихӣ ва фарҳангӣ дар ҷаҳон боқӣ мондааст.